Éléphant zany e fahalalako an'izany koa sha rô da indreo miaraky maromaro da sy raha mandeha sitokatokagny zany indreo miaraky aby amignao aby ndre e farany e pitiky miaraky amigne be da miarakaraky agny aby indreo fa mifampiaro evao koa indreo satria maro gne raha agn'aty ny gn'ala agny, gne biby maseky, sy ialan'izany.